Anakuutar ekuutar akuutar kang’aaa eyei eboyor lo arai yong tachamunath robo ka ekile enamunota eruko ejok ekile loa erimunothi kayong loarai nakiminakinae iyong dang ejok nitemina nawiyei daang emina awi nakus tomina awi nakech ejok ekile ngolo arai ekile loajokon alotooma eboyor kotere etha lonyaunia ibere ni eanyauni kaainaki ayong nakainakini na idongete kitam atamar emu naaa nu dang ngitunga lukuth eya ngeth nache dae lotunga lukech ejok ekile ngolo epiritae awi ngina emam ngakiro naaronik na ereamunete ejok ekile niti irukito kayong niti arai akutaro jik najokon ne emam ngakiro na akutaro jik najokon ne emam ngakio na aronok kichamunothi nakolong ilothio kiriamunosi toluto lotunga lokon kinamunos keyana ka ngitunga lukoni tolemunae bo akimuj na enyamio tanyamae toruwor arukit sasa ne erukitoe nae mam nabo ngakiro naaronok kotere auri ngide eya ngide yautu ngide ngulu echami tooma ngawiyei naarei nudae toruworos ngawei ngakaitotoia mona. Toruwor ngawiei nu daang ilanakipyhi atinga ngichan karai awi nakon nakati aheru nyimiekini ekile ngolo awi ngina kongina kori ngitunga ekile kongolo kotere aee ee) <hesitation> ngakiro naajokok na esubia aberu ngina ngathain nee nee labda apotu ngitunga lua ekile nawi nakeng kitembewotu nyaruwor itwaan niithani ngitunga niaronon ni elimukinot ngakiro na aronok be ikoni aai ama imikit akimuj erono aberu ngina mam ayiwethekinete nabo abongun nabo nawi ngina ache kwaar toruwor itutukete ekile lo erai ekon ngolo atamar nyoni iminar yong itwaan en tarai erono ne eponere thua mam nyikiinakini ngakipi nyikithoror teni akithoror nyikiinach teni na arai akimuj erono aberu naka nyikithaki thua teni kimina yong anikon eyei vile nipunganari teni kidogo kidogo kongina vile na eyani eyanete ngitunga ngulu ngakiro nguna kotere nyelakarikia ngesi iger loa eanete ngitunga ngulu niaronon ebuni ta kithayan yong tama nyo abalar bo kerai itokeng ngesi abu nawi nakon tolemu yong akimuj ngina kimik kimuj yong bon kimie akimat ngina ama tolem ngakipi kimik ainakini kidokak ema alim ekile etikeng ekile kangoto lokeng ngakiro nguna nyejekenete lokokeng ngakiro nguna teni kimina yong ebuni kingit yong na kerai eche kitijii yong kotere ngakiro nguna. Na itolem tama nyoni imikitor yong itekeng akimuj na iwethekini teni kimik iyong akwaar ngina ngaropiae na akimuj ana ngide alukon kotere nyini ingeritor yong itokeng imuj anawi keng ethaki ee ibere be eboyor ngathain na iriamunotor eeth aluarei tomino etau epei potu ngitunga lua ekile nawi nakon nakuath ngina kipotea iyong itwaan niberu kotere etau alojakon nak kerai akimuju torik kithaan niajokoni tamam akimuj teni kemam akimuj ekiyan loajokon loaitheani yong ngitunga ngulu ebuuni ngitunga ngulu tooma nikon ekiyan loajokon lo eyanete iyong ka ngitunga ngulu mam niewethakini kokith iyong ebuni ibere ngini kikook kiyapu diye kon ejok itwaan ngini erai ngitunga loajokak sana ejok eboyor kama ngolo lakini kilem yongo na ebunia na eboyor loaronon erono be tolem yong kama tokona ngitunga lua ekile potu nikon kikata yong ama ngitunga lua aberu kipokea aberu ngitunga lua ekile niajokon lakini apotu ngitunnga lua aberu ni ekile toruwor ekile eyaarit ngitunga ngulu konaka mam nyiwethikini awi ngina tolot niajokon engoyete ta ngitunga lua aberu bu engurngur toroma awi nakusi ngina ekathokinathio eeth aluarei toithikinoth totiakath nyoni etikatareth arai ngakiro nguna na ngitunga aluapolok alu kiurotio eethi. Ngethi ithiikinotor eeth kotere mam nyemi nakina ngitunga ngulu ngakiro nguna mam nyelemara ngakiro nguna kaame kotere na epota toriamutu eeth kame tolemutu eeth tongero ngeth ama ngatunga lua aberu potu alaf kitei ekile kechi niaronori ama towou ainakini ibero tayakathi ka angakinonakapilak nguna woe ikoku nikech be sijui be nyo be kwai a kiienakisi jik ngakiro nguna na eyauni ibore ngini engur ngur tooma awi toruwoor yong ke ekile nyiboyote niajokon kerai itekeng ekile dang kulemu iyong jik aberu be towounia ibore uyauni ibere ngini engur ngur loapolon sana tooama awi ngina ingurngurathi mpaka adakika la emwisho totiakata toyi kidogo awi ngina neni kok kama tobothia neni kongina kotere nyo? Ngakiro nape nipupokina eetwi aboyor loajokon alotooma ibere be akuutoro arai ibuikonosi iyong ka ekile kon naachamunotor iyong ka ukile kon kibaikonos kibuikonoth niajokon kerai akimuj kimuja niajokon tathaka ekile kon tathaka iyong ebeyo iyong ejoka ekile lo eyeni atamar eyei nakamoi mere ekile loa eanyuni leo toruor leo bon mam nyiwalakini moi meere robo ibere ngini ekile loajokon njeyeni ekile ngolo atamar ee moi nataparach aa ebote nyakiro fulani moi nataparach eramuh iche tuan labda naarupee ethakio ejok ekile lo eyeni akiba ama iyong aberu deng ejok iyong aberu iyeni atamar ichemakira iyeyi ibore be moi kikachak ngaropiae kon kisefinga wache toruwor ngaaa ngathain naangi chan ingarakini ngaropia nguna engarakinete ngifunga Ngathaani leee ethechunor ibere fulani kingarakinotor ngakiro nguna erono ngakiro be yaunae ibere neeeyaunere tadaun kongina kirika yong mam nabo nakamoi. Mam nabo naaakwar anache toruwor jik kongina adaun leo kuboikia iyong jik kongina paka nabo akwaar naaeyaunea naetakuneneta nabo erono eboyoi kama ngolo jok awi naajokon jok na epiritae narai kebuuu ekile atakon <hesitation> kerai iyong aberu na ebunio atakon nawi naak akimuj kipeyou niajokor kiteper niajokon mmmm tonyou moi kilotar tonyou jik kerai alosit <hesitation> kithiyan yong ekile kon atamar enyounit robo tata aaya kerai akimuj tolem kerai ngaropiyae tolem jik jaaanaikin nakinae itwaan ngini yaaa jik itwaan ngini natiang <hesitation> yaaa akimat ngina elakara karai akimuj ngina ewooo ewoko tokona inaa ngide keng kaama alakara akimat ngina mam nabo ngakiro naaronok iriamunete eeth alotooma awi nakus iboikonothi eeth imojongete iriamuni yong teni ibuikothi eeth mpakaaa tomojonga ka ekile ngolo iwethekenete yong tomojonga ka ekaskout kon kotere ngakiro nguna naajokak nguna teni kebu karai itekeng itiokon karai iyong aberu buuuu bu nawi kithumuj yong niajokon aniebuni bo ekile tama yong enyounit karai akimat anyou leo tolem ekile ngolo ngaropiae ketonyout eeth nabo akimat ngina niajokon akimat natete totekeng ekile itenyeut eeth niajokon totekeng nabo aberu itenyent eeth niajokon apiaro naapolon ianyunete alotooma eboyor kus iendeleari emaisha kuth kipanuar yau akuj akimuj nakaalan zaidi nabo. Kotere kipiarito eeth wazazi lukolong kiurite esi nitidethek paka tanangut nitokona neke kipiarito eesi ijokak alaf nabo kepot ngikatotoi angifunga ka ngulu kerai lu ekile kerai lua aberu kibokiinoth jik eboyor loajokon keyei akimuj kerai akimuj ayei tonyoma kemam kiboyetei jik adekan karai ngitunga lua aberu toloto jik ka ekile kingarakinoth jik edeke ngolo jik vile ningarikinothi kerai nia nia ekile toloto aang iyong nabo ka aberu kongina jik ivo ngethi iruworor ngethi arai awi naajokon ne edukokin toruwor emsingi loapolon tena lo emam nyibomoar alootooma emaisha kotere aminotoi ne eyei neni arai naapolon sana ko kerai loboot ianyuntor iyong ekile kemakar ekath dae teni loibatisha ngolo engari akuj ekaath kotere heshima ngolo eanyuni ekadth ithomate ngikon dee mam itwaan iwethekini toyen teni atamar ekoe be emam bo teni ati ekaath igiritae itee akuj atamar iii itee ilemuni akuj tangaa ngirotin tomino eeth jik niajokom paka mwisho emaisha ejok ibere be akiwutaro naajokom akiboikin nawi niajokon akwaar nakipoterere iyong kori pe kipotoretae dang. Ibu yong ngina teni pe kithakio iyong iruwor iyong aberu naajokon ne emam ekelele ne emea eburath ejie ka ngitunga ne emam nyio abu ituan kiana jik niajokon iboikinosi iyong ka ngitunga ngulu ejok iruwuor iyong aberu naaronon na imina akikechekecha na imina akukokiniai akukokiniai emam akwaar iboikinor iyong irotokini iyong kidong awi ngina neni ibwangi iyongi kaa angakan anakon ibwangi awi nakon. Ejok eboyor loajokon ejok eboyiar aibere be awi toruwor naajokon iduki iyong awi kotere akilioko na arai iyong jik ilope tocham jik ngakiro nu daang naarunok dang toyek tothub kori mam nikitorito anu daang naarunok dang toyek tothub kori mam nikitorito anu dang kiwaak jik arai ngakiro naaajokak naaman bala jik eee awounitor narai awi nakaa nakaa nyebu ituan niche aa moi nabo bua aberu nache moi nabo karotik ayongaa bu torikunae nache bu kiboikin nege tolot yong kotere ngibang’ bang’ torotok tama be kimie emekiani ayong loko kotere kabelathi ngiketunga mam ili icham iyong ngitunga ngulu kithiyan niajoken iinak iyong akimuj loger lo ethakete ikok iyong aluwae emam nabo iboikinothi eeeth ka ngitunga ngulu niajokon emam ngakiro naarunok na iriamunotor kayong irukete yong ka ngitunga ngulu jik paka paka tomojongaa kiminasi iyong irai iyong itwaan niajokon alotooma emaisha kech.